Ome, pos mucha cencia no tien. Pos sacas el condumiu del encongelaol i lo entras en el microndas. Alogu ponis el microndas pa descongelal de ves de pa cozinal i en unus sieti u ochu menutus se te devía de queal aviau. Essu sí, vai-ti mirandu a ca tres menutus vaiga a sel que se cozini dun lau i se descongeli del otru. I ya deque estea descongelau, pos o lo acabas de cozinal nel microndas o ena sartén.